كنختار الوقت، حيث الوقت هو أهم حاجة فالحياة، ملي كيمشي ما كيرجعش. و فاش غدي يكون عندي وقت كتر، غدي نقدر نستغلو باش ندير بزاف الحاجات اللي أنا في العادة متنقدرش نديرهم حيت متكونش عندي ليهم الوقت فحال نتعلم حوايج جداد ، لغات حداد، ولا خرافي جداد ، ونطور المهارات ديالي. وغدي يكون عندي الوقت باش ندير <hesitation> نمارس الرياضة، باش نتلقا مع صحابي، باش نسافر